Krejt kapelat i thirri me ni emën, me emnin kapuç. Po jon disa që i dallojmë pak a shumë, si kaçketa, sheshiri, sheshiri i kashtës, beretka, kapuçi lesht. to janë pak a shumë që i perdorim ma shumë edhe që i përmendim.